Oire korato aiava vao tavipavoi, oisio era korato, taraipaviei oisio korato ari era evaoara rutu aiopareveira, varao itakopara ora eake. Evaoro oara aiopareveira. Oire era korato ari erapa ruipaparaveira rutu uvare evoevaro aiopareveira. Oisio rutu ruipaparaveira ra rera raga aiopa, uvare ruvarupa ovaro tapo ita aiopareveira eraita korato, vearopara oara aiopareveira evavaro. Evara itakopaovaro ora eakerovi gorupaova-ro oara aiopareveira era korato. Uva korato ari erapa ruipaparaveira uvare viaraia toupa reveira. Auero tapo ita toupaiveira vosa sare purarivere, ora oira puravere, ari eira aioavere uvare eiraiare aue gorua avapapeira eiraiare siare, ora vorutu tapo rera vararo, uva era irapa ruipaparaveira korato. Rerapa ruipaparaveira uvare vearopie aioparoveira. Evara rutu evaovaro oara aiopareveira, uva vearopievira rutu toupareveira. Korato ari era oavivurutu toupa reveira, riroaravi rutu ruva ruara oarava toupareveira. Uvuipau ra reraiava ruvarua purarivere vova atoia, riropa goruara ruvaruara oara purapaiveira eraia ora riro aravi rutu toupaivoi ruvaruara eraia korato, oaiava rerapa ruipaparaveira uvare varao aiopareveira evaovaro, era rovopato korato uvare eisi vara aiopareveira, itakopaovaroora apeisi ova ari eva aiorevere Rera oririvere o apeisi avie touia rera kuvurivere, vearopievira rutu, rera sioperoaro karikari rivere rutu, esa kapea vira orirovirovere era korato. Oire eisivi raga.